Дар Колумбия обу ҳаво гуногун аст, зеро кишвар дар наздикии экватор ва дар баландии гуногун ҷойгир аст. Дар минтақаҳои поёнӣ, мисли Кали ва Барранкилла, иқлим гарму намнок аст, ҳарорат одатан байни бисту ҳашт то сию панҷ дараҷа тағйир меёбад. Дар кӯҳистон ва минтақаҳои баландтар, мисли Богота, ҳаво сардтар аст ва ҳарорат тақрибан аз даҳ то бист дараҷа мебошад. Умуман, Колумбия иқлими тропикӣ ва биёбонӣ бо минтақаҳои кӯҳӣ дорад.